Han vin na cruru mibin sirtu ba tububara vin na twa mibin a danza twa a ca ni ɲu ni ɲubona a we zo su'a ni ɲubo <hesitation> oyi mina a leni ɛ nɛ ɲubo a cu'an cu'an ni mani lenu bɛ sin ho hanzo doso mimi a zan oro resor a din o we zo deni yi a birini a birini ni ma turnevisi wian a wure a ere don nunɛ yi bɛ ju ni hanzo so a'o mi turnevisi nɛ se ma tete anɛ ɲi'an boni a ma we birini a birini ani biri'a biri oyi biri'a ni a ma vɛni le o bun ni we hɛra